Miala raiky, miala roe, miala telo, miala efatsy, miala limy, miala eny, miala fito, miala valo, miala sivy, miala folo.